﻿الوغ لي فونيتغ وين نسكن انايا كاين ثمنية، اون تو، <hesitation> كل شومبرة فيها زوج تواقي افيك ربع بيوت فيها ثمنية تواقي.